א מענטש דארף האבן עפעס וואס האט האלט אים אראפ און רעליגיע איז עפעס וואס גיבט א מענטש סיפוק און באדייט און לעבן. אן רעליגיע איז א- פארוואס שטייט א מענטש אויף, פארוואס גייט א מענטש שלאפן, פארוואס לעבט ער אפילו אויף די וועלט? ס'איז נישט דא א פורפעס.